पहले हम खिडकीते झाड़ ल्योला मिटटी झांड़ के कपडे बुदीन अर कपडा से झाड़ीते हमुन एक गीलू कपडा ल्योनड अर गीला कपडाते हमुन अच्छा तरह से साफ़ कन अगर कांचे ची ता थोड़ा अखबारे बुदीन साफ़ कर दया अर अगर कंचे नी ची ता कपडे या गीला कपडे बुदीन साफ़ कन अर उ चमक जान बोहोत सुन्दर चमक जान।